मेशिंख तारी कविता वार्थ लागी यार तार को वाड़ा वार्थ सौम समलाई। ते तु कार ते होतरी कवितान लिखीले यार मेशिंख तोली बतार तार गानाली वार्थ समलाई। ते पहलो कोयू की धन्यवाद। मारी मनन अंदर ती जागरती होगे तीना काजे मी कोँगो। मतलब प्रकृती, जडका, सामाजिक जीवनन वाद कोँगो। मी कोयू की यार मेशिंख ते सच मज़ू आईगी। तारी कविता सूने मेशिंख ते गहनी बारो लागी। मारी कविता सब काजे पसंद आओगे। तुम्हारी पसंद काईरी, तुम्हारी अलिए साधी कविता बनाईश। मज़ू आओगे तुम्हारी कविता सूने मेशिंख ते गहनी बारो लागी।